هختار ان انا اكون فهد لان الفهد مفترس ميقدرش اى حيوان تانى يقربله ولا يحاول يهجم عليه و كمان لان الفهد سريع جدا يقدر يهرب من اعدائه او اى حد عاوز <hesitation> ياذيه فا هختار ان انا اكون فهد لان دا امثل حل بالنسبالى يعنى